﻿أفضل أن يكون لدي ضع-ضعف عمري، <hesitation> لكي أرى كيف أحس ربما عندما أكون كبير <hesitation> في السن، <hesitation> و أعرف ربما <hesitation> كيف يمكن أن يكون هناك تغيير في التفكير، و كيف يكون هناك تغيير في الصحة، و كيف يكون هناك مفهوم للحياة و كيف يكون هناك <hesitation> نظرة مختلفة للحياة و للأشخاص. و ربما كذلك <hesitation> تكون هناك <hesitation> حكمة أكثر و <hesitation> ربما تت-تتعلم من <hesitation> التجارب التي قضيتها في ضعف عمرك. و تختلف طبعا عن التجارب التي قضيتها في العمر الحالي.